Izy koa za edy namain̈a safidy mandoky amin’ny bera zen̈y tain̈a ny tiako fôtiny zen̈y tsara zen̈y tsiron’ny raha aloky baka aminany. Aviô aminjay tsy mampiasa be koa zen̈y anô fa maren̈y tsiro-nany.